Ny fanamaiñam-bolo da raha mandeha herinaratsy nofa pihan-teña fandefasaña azy iñy. Da mamoaky tsioky mafaña izy da ampiasa-teña haha maiky volo malaky.